Harina reta opaviko oyoavƚavƚ oime oime harina oyapo ñanaro jaeko trigoguino jare avatigui jare oimevi iruva temiti retagui soyagui jokua iru mbae mbae retagui oyeapo jaema oyeapo vaera mbƚyapera o iru vaera ƚfideora opa pyoavƚavƚ reta jare opavi amogue oyoavƚ ipise amogue ipise amogue ma ipise kavi amogue mbaetƚvi